מ'מישט צאם מעהל, וואסער און מ'לאזט עס יערן אביסל, און מ'באקט עס אפ. מיט נאך אביסל באשטאנדטיילן פארשטייט זיך, מיט הייוון אויך, זאלץ, צוקער. און כ'וואלט עס געטון איינמאל א וואך געמאכט אסאך ברויט פאר א גאנצע וואך, צו האבן גענוג עסן.